Zaho mandeha an-tanàgnan'olo zaho very. Mandeha magnantona olo le tompon-tanàgna zaho, magnontany hoe akeza lalagna mandeha amin'ny tany karahanjegny, amin'ny tany imboako. Dia agnontaniako olo tompon-tanàgna. Na zaho magnantona Président nanjare tompon-tanàgna, na zaho ôhatra mito- mitotro amin'ny olo le mipetraka an-tanàgna ake tany haiko hoe aiza lalagna imboako fa zaho handeha amin'ny tany karan'izegny nefa tsy hitako tany imboana aminanjy. Zaho kofa very zegny magnontany olo.